Kalo o kerja pasti hele <hesitation> kerja faik lima selama jam telu daripada kerja faek esa mamasok esa tapi selama jam sanahulu.